Itim mënko mímeemí á ţí umee njí utíis: bëbamb ací, bëkabaseera cí, bëkookar, bëfito cí, bësak ací, bëkajú cí, bëláara cí, bëţëli cí, bëyaţ ací, bëmankuŋ ací, bëseenţ ací, bëlafan ací, bëwayar, bëleej ací, bëŋáaŋ ací, bënţin ací, bëyik ací, bëlaj ací, bëcam o bëtamb ací kak.